to mi yahi ya'si nyaamugo nyaamndu ha pelle nyaamugo nyaamndu, say ɓe kunni radio, ko TV, bo kara may ɗo dama amin soosay to mi ɗo yawta be soobaajo am mi walaa nana yam, mi waawan mi nodda himɓe may say mi biya useni ɓe walaa muyal ɓe usta sawti radio may ko TV may seɗɗa, ngam woodi himɓe ha ɗo ɓe ɗo hira, bo min walaa famfamtira so, ɓe waɗa muyal ɓe usta seɗɗa.